Za efa tsy hiôva amin'ny hevitry anahy zegny e. Afa he nivolagniko taminà. Dikan'izegny, miahanga fôgna eky anà mivôlagna raha zegny aminà fô za efa tsy haneky izagny